Marefu fu oyen woni latiɗo mi ɗon ɓuri hulo goɗon, e tawa e nder marefuel e <hesitation> ɓuri mi hulugo <noise> e tawa e nder majji boddi. Mi ɗon hula boddi haa ɓuri marewa fu ngan torrani ko woni e muɗum ngan ton ngati tagaɗo fu hono boddi ɓaleri ni, <noise> nde gati tagaɗo fu tagaɗu fu yawa wurugo ko to a wuri a tawan gurnan makko naɗɗi sange <noise> ngam ɓandu ngol e gol wawi welugo tokeden accata yehugo e warta e torra mun wakkati fu fa haɗa o lata neɗɗo geto e guranan mo kadin.